Este guichiniorolillochi kwaoto yaab kechiguishaloriyouchi chotouꞌ chibano kayonoꞌ andaxtenu a toto <hesitation> guzilallꞌ odroꞌ talowagwao mandad woo to chin, rchags yaknamiet mietni iniskə yizalaziparraknau oraleyigchini koo kweyti descans, to chi minut to chi galjminut biegoxtogonoꞌ, unos segur toshchi larashino laracheꞌe wa laragachini shigaoshchiriba napoꞌ gono segur to, ra komidkə keguichinioꞌ ni latꞌ xobyinꞌ zin tollitch mande orale daguldaa, daa gao xchito por ke shi xsiltegakwemitoꞌ to descansa yano la bchinoniloya lagchiwue ya stogueli choꞌo es parshigneꞌ dios wenlaamniet chesanmiet toꞌo c̱honoꞌzə <hesitation> chiniggə kendobnietagaꞌdios nalodono shengdeddaowꞌno.